महाराली राजपूर जीगा में चार होटल नहीं छे, और चारी होटलने को रेट सब अलग अलग छे। कहीं जगह एसी को भाड़, दो हज्या रुप्या एक मकान को थे, एक रूम को, कहीं जगह जाएँ वातर पच्चिस सो रुप्या थे। और कहीं जगह वातर पंधरा सो, क्यों भी <hesitation> चीज़, कि एक पच्चर भी होने, जसो तो आप पैसो देओ गए नहीं भाईया। वसी वसी सुविधान सब मिल गए, चार लाज, चारी लाज नहीं होत, हाई फाय रेट छे, क्यों कि सब अच्छी बनेली छाए।